Grilmisel piät kaema, et sul olnu <hesitation> hääq hüdseq ja et sul hüdse püsünüq kõik aig <hesitation> hää temperatuuri pääl. Ku sa pikembät aigu küdsät, sis piät vahepääl mano pandma ja piät jälgimä <hesitation> kõik aig lihha. Hää om, ku om sul grilli pääl näütüses määnegi sisetemperatuuri mõõtja. Sis sa näet ärq, et sul es lääsiq liiga kuumas vai liiga külmäs.